Makanan yang murah dapat di temui yang sayo sangat suko tu, nasi padang, kenapo nasi padang, kareno nasi padang ko, murah, terus selain murah enak, habis enak dio jugo sehat ado ayam nyo, ado sayur nyo, ado sambal nyo, semuo ado, nah nasi padang ko jugo, dak di sumatera be ado nyo, tapi di luar sumatera pun banyak, contoh di jawo, maupun di kalimantan sampe papua pun ado nasi padang, nah itu kareno nasi padang tu gampang di temui dan jugo enak, murah itu salah satu alasan sayo suko nasi padang, dan jugo nasi padang ni dak orang suamtera be yang suko. tapi orang luar sumatera pun suko, ngapo orang banyak beli nasi pdang ni, yo karena nasi padang lah murah yo, sehat, shat tu kan banyak, ado gizi nyo, gizi nyo dari ayam nyo, ado sayur nyo, lah enak, murah, gampang pulo ado dimano-mano kan, nah itu nasi padang, itu mungkin kalo selain nasi padang, ado jugo mungkin sate tadi, sate tadi kan sehat pulak gitu kan, daging jugo gitu-gitu, daging terus <hesitation> yo itu kurang lebih.